Raha izaho no manamboatra pizza ao antrano de <hesitation> ilay mofo iny aloha vidiko <hesitation> eny amin'ny mpivarotra satria efa misy mpivarotra manamboatra azy ireny manokana. De ny eo amboniny arak'izay itiavako an'azy a voatabia, ny hena, ny <hesitation> karaoty, ny <hesitation> izay rehetra azo atao eo amboniny entiko mody any antrano karakaraiko de ataoko ao anaty lafaoro.